والله الشهرة ما فيها ميزة إلا إذا كان الإنسان هو يحب كدا يحب الشهرة، أما كلها عيوب، كل عيون الناس في حياتك، ما في خصوصية، ولا في راحة، كل تصرفاتك مرصودة، الناس عيونها كذا عليك فما أحس إنه في ميزة في <hesitation> الشهرة.